Á ngëncunk cíwun ngëncak ţí bërëk. Orúu wël cáakës, owël <hesitation> umpaţ ţël, ompaţ uncut duwee wël undáant, owundáant rúuwee wël ndarosá ná mëënkand. Kankëbënd bujáak uler uncak, kuma ngun kanjá ngamban pëtí bënjee ngeewatërëlaa, ngëmbúkërël angënkëm angëncum. Kon jonjá mëneenjan ţí bëreŋ ţí, ţí boonk joon joontú já búk soná, <hesitation> iţënk mëlik ţul <hesitation> bayenţal baloŋ já bundáan. Kanţú bëkël kankay abayá káanţas unjáam dul ajá bundáan má nancínţí ndëng ndëng dí kayenţ pëndáan.